Meva nomlariga: olma, banan, apelsin, anor, uzum, shaftoli, nok, limon, olxo'ri, kivi, tarvuz, qovun, gilos, qulupnay, malina, ananas, mandarin kabi mevalar kiradi.